Karazagna paty anahy tegna tiako nefa lafo be ôhatra hoe lasopy tamatave regny, de tegna ankafiziko regny fa lafo be, indraindra hoe indroy na indray mandeh isan-taona fôgna zah mba minana ananjy noho amin'ny fahalafosany nefa tiako be izy.